Bram bu nu owo budu buruoma nu eli onwaka buruoma nyam papam zi bundu, osiha gbara uso ogwu zie ali ke bekwo imo state obu nye onyenuka, so ngan papam dibundu obu aka onyinu ele bandu ngan ogwu nugeria noruturu ogbɛru zie eli mamam, so ogbaru zie eli mamam obu nye oyeru aka nu ham yene aka ne yeya wuri ne yeya wuri neyeya wuri neyeya wuri ma ya nu ɛzi nu oro an. Oziru eli mamam oziri eli mamam nu ogwu, obu ele kam onyinuru aza obu nye ke yenuya aka ma su be gbulam be gulem eli ma be eliya nu bundu but kpo nyekam biaru hua, okaru ozaa stead be yogbuma yeruk akam be gbume awanyi nu yeruakam nu onye ruanwa aka mabe anwa ndi nu ali baa so nha ma na kanu anu bunu omehuoma buruoma, ehuna nyebiarubia yenuaka nu hua ehizi oza nye lejeibeanyi aya yabu ehi na kani.